Kua Papaka juri ani sau jei supeva <hesitation> juri mbaetï se aikua mbate jare mbaetï ome seve maedunga yemaendua kua papakare, número ochore, jaema mbaetivi ou seve kua momento jaevaera jokua ndive ambo yovake, ani jokua <hesitation> ïpörä seve kua papaka oime yave mbae, esa seve guara mbaetïeti ou kua papaka ome seve maenunga atencion.